لو كان عندى الإختيار باش نكون سمكة باش نكون <hesitation> الدلفين؛ لأنه الدلفين يعنى كائن جميل، يعني كائن قريب من الإنسان، كائن يحب الإنسان، كائن ما يظرش الإنسان، ما يظرش بالعكس <hesitation> لما يشوف الإنسان يحب يلعب معاه، يظحك <hesitation> حتى الإنسان يعني تحسه ودود أكثر وعندهم صديق، يعني الدلفين -هي- هو أعز <hesitation> سمكة، ولا أعز كائن في البحر نحب نشوفه.